أفضل أكون رياضي مشهور، لأن الرياضة تعطيك صحة جوية وتخليك تشارك في مجالات متعددة مثل تحفيز الشباب وتشجيعهم على العناية بصحتهم، الشهرة بالرياضة تتيح لك أيضا فرصة للتأثير الإيجابي على المجتمع ،بينما الفن مهم لكن الرياضة يمكن أن تعيش فيها حياة نشيطة وصحية.